Won boɗeejo e huɗo hecco ne hen min kaa anndumi. Bon, nafaa majji kaa weli e sikkoro gonɗo hen oo, tawee du. <hesitation> Ɓe jogii jonaka e witaamin oo e ñaande ɗe ana ɓeydana terɗe jonkaa cellal en.